Ntaka chokó ja kan ka sa'a ja ka stutu alimento ka jikaku kenkó na nu nu iyo a ka ikteó suan kikoy yukun yukun ka chiíña te ntivi koó in ka nantuvaá ma ika konte tiempu yichí.